Bedo mari mayo manga-manga, don ladde be dabbaaji be yidi fijirde. Himbe lesdi mai yidi hala dabbaji, bedo hosa dabbaji wadda siga ha chi'e mabbe ngam be yidi dum masin, fere bo bedo yaha hunduko mayo be mofta be jala be yewta be ferta chaka mabbe.